<hesitation> ඇත්තටම බැලුවොත් <hesitation> සතියට කී වතාවක් පැළ වලට වතුර දානවද කියලා <hesitation> මම නම් හැමදාම <hesitation> පැළ වලට වතුර දානවා. මොකද ලංකාව වගේ රටක අපි ගොඩක් රස්නෙයි හැමදාම වගේ. ඉතින් අර වැස්ස නැති කාලෙක නම් වගේ හැමදාම වතුර දානවා. මොකද දැන් මේ දවස් ටිකේ ගත්තොත් අධික <hesitation> මේ රස්නයක් තියෙන්නේ. එතකොට පැළ මැරෙන්ඩ බලනවා ඒගොල්ලන්ට වතුර ලැබුන් නැත්තන් හැමදාම. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> වතුර දාන්ඩ අවශ්‍යයි. <hesitation> මොනාද තව ගොඩක් විට මම වගා කරලා තියනවා මේ එළවලු වර්ග. ඒ මිරිස් පැළ, වම්බටු. ඒ වගේ ඒවත්. තව ළූණු ඒ වගේ. ඉතින් ඒවා මැරෙන්ඩ බලනවා. අනික ඵලදාවත් අපිට ගන්ඩ බැරි වෙනවා හරියට වතුර දැම්මේ නැත්තන්. ඉතින් <hesitation> ඒ වගේ එලෝලු පැළ වලට <hesitation> මල් පැළ වලට අනික <hesitation> ඒ වගේ තව <hesitation> තියෙන පඳුරු ඉස්සරහා තණකොළ ඒවට වුණත් අර ග්‍රීස්මෙත් නිසා මැළවෙන්ඩ බලනවා. ඉතින් වතුර දානවා.